<noise> jadi inomo yang tomagae menege moi sibi dema igo- igono <noise> sinoto asida jange suami <noise> menege dika yang tomagae